فد يوم رائد فضاء لكه نجم اكتشف نجم غريب يلمع فحرك سفينته الفضائية وراح اقترب منه بس طلع انه النجم هو عباله انه هو اكتشفه جديد ب هو اصلا قديم